أحسن نوع متاع المتاحف عندي هوا متاحف اللي بداو يعرضون فل- <hesitation> في لبسة اللي كانو يلبسو فيها ناس من قبل فل- <hesitation> الماعون اللي كانو ياكلو في الأسلحة اللي كانو يستعملو فيها <hesitation> يحطولك هكا <hesitation> مجسمات صغيرة على ديار اللي كانو يسكنو فيها على <hesitation> كيفاش كانو يعيشو تخلني نسرح معاهم في دنيتهم وفي العالم متاعهم نبقا نخمم كفاه كانو يستعملو فيهم وكفاش كانو يعملو باهي برشا.